Yaekata internet pe, yaiporuta supe reta mboviko jepi vae, yaiporutavi ombou vaera o ia japipepe kiraiko jokua tupareta yaiporuta ñaivae aniara yayembotavi yajama yaike o pe yave.